Si pensu ch'a ie i sìa 'na diferensa përché la fede al e üna coza religiuza e la fiducia no. Ün a pöl avei fidücia ën le persun-e e la fede ün al a ën Diu e ën la cieza e a sun due coze diverse